Nyè an ntsi èh nzau a kauyè konduga èh nziga a kauyè konduga èh mpèzh mpèzh èh ngwots'skwa bi a zhigilè sa ngèzlan gèd a baki ga ai sa muna kwasuk' ehn mwun kwasuk man ehn mwuna sa aged dubu stad kwucha kwucha'harè an ngece dubu fad'kwucha kwucha'a zhigilè an ntaka nhayè èhn ntek man zhigile takahya eh ngwots kumba èh shedged kumba ndihi ga nte shka nyi vata ndo mana gada nvai duwa ehn vata nyi mamasti ba kwobsa ba agui yesasa ntevga eh gecha geda har zhigile'n nvai ntwu'hwud nasa ai ga sema nharkeda ai ga rama gui ehn rama gui man eh rama kuma eh gad giya kam ambahai bi ai gada ai mperdama to bayan man eh mperdama wudaiga man nte ncwo baki an ngwaz dai, ancwo wudaiga man nte ncwo ngwaz ndingidè nkey'nkey a pat kob a ngwozitènga ai sumata nkwalagwi nvuna ai'nchat kwoba ngwozitènga ah vunna ai shed ged anzyi kwasuk' a aman ah shiga wudam sata nte kam gaskiya èh tamatsala aman nas ba kam alhamdulilla kullum kam nga nziya gèd dadiya bi daman mpets ngide nka nter dadi, mpets ngide nkey'nkeya a dzun mbi mpets ngide nkey'nkeya adzun ko lak'ntuba ah mpwotsun nka ntyi adzuna ah ngozlèm ka nten ndzuna bi agida nasa anta ba ehn shedangeda ah zhigile an nzyi man eh nza ntep sata eh nvi godiya'n'kumba asam zhigile ga nte zhigila.